Hanigny matetiky mahatonga allergies amin'ologna, voalohany, fruit de mer. Exemple aminjegny: ôragna, drakaka. Regny marobe olo tsy mahazaka. Fô misy ndraiky tsy mahazaka pistache, misy tsy mahazaka zarikô. Regny no matetitetiky fô ny tegna maro fruit de mer no tegna mahatonga allergie.